Pues naka'anu yee, naka ñuye xe yaa ña kaiñanu xi ndaka ña kua ña kiwinu nxu kadawaxanu ndeyu o ña ki kosonu ndute, o nakanu ndidita o ñi xa könu- nu te nxu iyo xa nakanu ñu yeñe, kuini xa luyi. Kuya xa nakanu ñu yeñe nxaguña o kuiñani te ña kani ñu yeñe ña kagani nxu nduniñuna, nxu kadanu, ña tiyi kadanu nxu xanininu, pero ñaa wañanu tuku no ñueni tinuñu loko tinuñu dua kanu te ñadi kunguani ña yiwi